Nyoowe ne'ndoora kugonzebwa nekisiinga kukira okuwebwa ekitiniisa habwokuba, omuntu obwakuuba na'kugonza, nasoobora kukuheereza buli kiimu na- nakugwawukiira, ne- ne musobora no- no- no'kubaazaho, no kubazaho hamu ebintu ebitali biimu na biimu ebyo mugaso. Baitu omuntu ha'bwakubaa nakuheereza ekitiiniisa, owe' naba ayinemu nko okuttina omuttima gwe. Aho tosaboora kuba ngenda kuffaaho orba ngu nemutunga akaire nemubaaza hamu habwo kuba we, naaba na'kuheereza ekitiniisa kandi na'kutiina.